Mɛpɛ dɛ mɔtow ndwom osiandɛ ndwomtow no mu no metu nkorɔfo fo. Mede abrabɔ mu suahun na esuadze ahorow ato gua. Me ndwom tɔ hɔ a mɛhwɛ dɛ nkorɔfo yi ndwom no na wɔpɛnsɛpɛnsɛ mu a wobowie no wɔbɛka dɛ ndwom no yɛ ndwom bi a ɔfa abrabɔ ho, ɔda Nyamesuro edzi na ɔdze ndzeyɛɛ pa ɛto gua. Ndwom no a mɔbɔ no so no ho mfonyin a ɔbɛba bia a mɔhwɛ dɛ ɔnnda a abrabɔ bɔn edzi ama nkorɔfo ehu dza ndwomtow so tum dze to gua.